آ، فنس منٛز چُھ سچائی تلاش کرُن ممکن، مگر امہٕ سچٲئی ہنٛز نوعیت ہیکہٕ فن کہ قسم تہٕ فرد سنٛد نقطہٕ نظر کہ لحاظ سۭتۍ مختلف أستھ: